أول شي بنجعد نبحث عن كيفية تحسين المستقبل باستخدام التجارب من الماضي وأكيد بنحاول نساعد المجتمع بتطوير بعض الأفكار و- وابتكارات التكنولوجيا لزيادة الوعي والازدهار.